Hu u un xadin nguti chí ña xhiniuu tinajan ti'chutu, xhiniuuti ña na koniti no kitijan ta nati, nati daxakua tina jan ti'chutu, ta yu'u ti'chutujan ta ngu nrati kuanti na yuti ke tina ña yuti tinajan koane tan bati ujum.